A i sun dui mutìu: ün perché për travai deu trasferime ën ün aut post, dui perché suportu pa pi d'vivi ën 'na sità trop grosa, a ie trop rümur, trop ëncuinament, trop cazin, tropa gent e ën realtà parle pa cun gnün, mei andé a vivi ënt ün pais pi cit, vizin al post d'travai e ëndua l'as dë relasiun sucial nurmal